श्रीलंकन बौद्ध पर्वो मोनोइतात पया दिवस म्होंगे आखे। चन्नेआचे रातिक पवित्र मंड़तात आनी देवळांनी वेचे अस्तात। वेसाक परब म्होळ्ल्यार बुद्धाचो जोड्म शिकव्हों आनी। ताचे मरण सोमारोम्बटात ते बरोबर दिवाळी सिंहलेसी। नोवे वोरस ईद अल फितर आदी फेस्टाम हांगा मोनोइतात। लोक एका मेकाक हात जोडून आनी मान बगाऊन नमस्कार। कोर्तात बेतलाचें पान्न दिवून ती आपल्या सोयीरांक येवकार। कितात हेओ जाउन आसा श्रीलंकेच्यो तोडेओ पद्धती।